eme no ose gboni me ta ke ome oke no mege gwolo kpoho isukulu me je gwolo kpoho uwor ewuhre me je hai wo emo na emetena me re woai ma re woai te uve ome no ano akpo na ri te okeyeno na ho ano oware kpobire muho no okeze ano whe ri yo akpo te ogbe ovo ha whe ri kpoho vwo ewuhre te ogbe ovo ha whe be wo eyae whe be wo emete aho ohwo omaha na obi mu akpo ho ore rro eyena mu akpo hoho owareno a ro mu akpo ho ho ote finish ote kpoho uwor ewuhre zine zena ove here ero dhe oto reke omote no okiehie no ore reho ose me vue ome no ano ayere dhe sio ohwo ba ha oke natete ayere gwolo owhe ze no ugho terro owhe obo whe sai ro ye rie nougho rro owhe obo whe tegbe lela dede ha ore gwolo owhe ogbe kpobino whe mo ore reho owhe ore reho woho oza fino vwou yo whe te nya bweri whete vuei no ah me gwolo reho owhe p re reho owhe but mo whe kpoho isukulu haa no whe be jo ewhowo eyae oke tite

Romakpoto whe fierohoto <hesitation> so that me re sai wo me re roro egbere e oware no me gwo lo re evao akpo owniko gidi gidi hi ano gidi gidi ore whe gbe yo whe gbe vie oma re su ha where kie ruo ogodo aho whe tebiru oware whe re romakpoto ruo oware ena ememera oro noko avo gidigidi because ewa eware kpobi no gidigidi are rro gidigidi o re wha oware ofa no who gbe be sai rue ugho ro yo aye na ha ayere dhe sio owhe bai so ose me uve omai ose me vueome no ano oke awere kpobi wo oke aware kpobi wu okeno wherero okena tet o re bre owhene eke kpobi no o rro ke ha whe mase wo eko vo ne he whe re mase wo then ose me te je vue ome ino okpo na marro na whete rro oge whete rro oge whe re mu ru hu because eware eware kpobi no whe ru whe te rro oge o̠re̠ o̠re̠ obaro akpo o̠re̠ mase kpogbohie oye osegbo̠ni me̠ ro̠ vue ome̠ no̠ ma ro omakpoto ma jom ekpehre ukoko no̠ emo̠ na join ekphre ukoko no̠ emo̠ na ee ro na ha because ikoko no̠ emo na nya rro na enwani wha ahwo kpe nwani wha ewe ahwo kpe ige vouo eghere ke̠ eware sasa no̠ fo no̠ ohwo re ru ha yo emo ejiroro no̠ o̠se̠ me vue o̠me̠ no me te me bi kpolona me ha fi ubiero ho oto kere me saile ohwa me mu yo oware no̠ o̠se me̠ uus ome no̠ me reru then o̠se̠ me̠ te je̠ vue ome̠ no̠ no̠ me bi kpolonai me hai romakpoto ziezi